घोडा और गधा म यह अंतर छ, घोडु बडू होन्दु तेमा जान ज्यादा हुंदी और घुड़सवारी करण म काम औंदु गंधा छोटू हुंदु जान तेमा भी खूब होंदे पर घोडा जितनी नई होंदी सु काम औन्दु घर का सामान ढोन म